Per sapa nare va mbañnu zeca tranqui mbañnula danuunu ah dios gani bxel la danunu lo gëxlyw ah, numá nú ga th bchi, zapa náh ni va na’re ni va, núpa th bchiah rungaga th xgab xi gidawnu danunu val queity guiab niz gye, queity giabqueity gisalaz dios nizgye ah xigidaunu ni va, per chi run zacka xgab ah, dios ni caculoo danunu va, nandi va xini gidawnudanunu ah queity sanuchúnu garzásiempre dios su cun danunu dios na, rë caculova danunu ah queity ga va gindava danunu de ni gatynu wbiñ gatynu niz gatynu nare rgua cachigy ah riuganu garzápe riu ganu garza cachigi a siuth bchi giu ni gidunugula zque diz bachuu xina gack, chi danuganu ni rniabnu lo dios na’re zapa n’ah va rnia a queity chut h bchi gisalazva niz gye, a queity chut h bhi gisalaz va th ni gidawnu, queity gun di va <hesitation> gun va danunu th xina <hesitation> gutybiñ va danunu ah, gula danuzanu nanu pecador ah chivacayeñnu, vacayun va danunu xina rnia chi run zacka th xgab bichyzë per-per chi bzalaz zava nizgye ha. Gracias a dio lava queity canda gadiva danuunu de ni siopnu gexliyw ah, laga va ni cazalas va nizgye cazalas va xi gidaw nú ah chi te gaza th, tegaza chi garza ni riun, thega dis, vilo, viloo dis rebia te niz gy ni chunu nlas cachiigi ah chi ni riunu garza rninuchicuen a bnity ú xi bieñnu, gula xi tusy za ni rieñnu pecad xten nú chicayuty biñ va danunu per-per danuganu ni reñnu chic hi ni queity rzalas di va nizgye va, de xpecad nú ni ni queity rza laz diva nizgye niini zëni zlua náre.